Eh in Cina per esempiu ë la cultura të shuburtirës çë ë particolari, përçë atje patën u comunismu e edhe sot më duket se definiren Repubblica Popolare e gjithë, però putroppo gjindiat jan shturë gjithë ditën te shuburtira.